Otum ba dɛ da mu ne nyinaa na monnhwɛ mo fone do <noise> osiandɛ sɛ mowɔ fie na monnkɔ beebia a muhu dɛ dɛm aber no so <noise> ɔwɔ dɛ m'adwen no ɔhom ntsi <noise> da mu ne nyinaa otum ba dɛ na mennhwɛɛ <noise> fone do. Na mom mowɔ skuul a <noise> anaa edwuma mu dze a ɛnono mokɔ "break" a <noise> mutum yi na mahwɛ do ntsi eno no da mu no mutum hwɛ mo fone do bɛyɛɛ mpɛn enum. Na sɛ wɔka dɛ yendzi dwuma bi wɔ do dza ɛne dze mpɛn dodow a medze mɛhwɛ do no <noise> ɔbɔ dɔɔso asen no na mom menntum nnkyerɛ dodow no pɔtsee. <noise>